Alec vierra alec paloma alec kiuca alec este ñosecu este pat alec este acalel shul andekawash y pues miaguanal aku ujque pues wesha le quien mas este aleliu